Livi ye lo jna-ini nka nchi lo neva'anchi ye china á, kuu lo nandɨ'ɨsoi xi jue'eso i'ii yuku, a ndeei yata ve'e á, ye na nka lo nandɨ'ɨ ye china naá, te ndee nkai ye kichi lo kua'a á lí, ta ye vitu kueti á, ye chong á, lo kile kuedado nkai, te ye naá lo kuyika lo iyo ye china naá, te ye tilu á xi livi lo kuyika nka lo iyoi ya á kuu lo kile ndói, ñatu kujanii ye jnɨñɨ, ñatu koo ñatu kujanii, te kando nka kandó nka yata ve'e á, te kuja'nu-ini nka lo lujua lo kua'a ye tilu á, te ye naá lo kukaja-ininchi lo iyo uu ye kichi nchi naá.